<hesitation> Sport tegna tiagn'ny olo amy firenegnagnahy atô foty e, basket e, avy akeo rugby, zegny zegny hitako tegna tian'olo.